आलु सक्कु तेनक राजक तेनाक रुपमे रहता । चहे कुइ तेना होबे ओमने हमरे आलु मिलाके पकाइ सिक्त होइ आउ मिठ फे रहता । तभिमारे आउर तेना होबे चहे न होबे आलु चाहिं जरुर होइक पर्ता । आजकाल ते कोल्ड स्टोरके जमाना हे, हमरे कोल्ड स्टोरमे आलु धरके बचैती आउ जब हमके चहता तब निकारके लाके पकैती खैती आउर अवश्यकताति जेदा रहताते बिच्ति फे । मुल पहिले जब कोल्ड स्टोरके जमाना नाई रहे तब हम्मर आजा पुर्खाभर आलु ओहके जुगाइक मारे सबति पहिलेत ओहके पैरामे धरके उप्परती माटी लैके चपटके आउ सुख्खा हवा लग्ना मुल घाम नाई लग्ना ठाउँमे टँगाके धरें आउ महिनौं दिन तक बचाके धरें । जब अश्यक परे तउ निकारें आउ खमें आउ लागामे फे ।